Dor ekuru yaw nu oyi me fa ke inum magnem nu iten isay oyor inum magne gina, <hesitation> okunu oda ta okunu mo ta magne inum banu ba, onomo nu osunomo nu esi me kie idiom, me kie osama, me kie inum nu ekotu mam mu imum nu ovon mo yen mu inwin asweri, ona tu nu okiri gen dumken ivom owanem seleke nu ubo dor ma iyor ubo yonke mama omo dor, ubo yonke yor oyin nu onomo nu osunomo odar mo yonke oso, eyor ewey nu omo yor omon, omo yor omon oso bedi dor omon duram, nu- osunomo nu enatu imi vuram, nu enatu imomosi nu abo mu ukpainy nonw eyor ewey nu eyin ewey nu eyah nu ubo yonke me kie oyi nu oyi abo okuno mo yen banu ivom ekein ewey yor, oyor ubo nu mi va mon, ukum mon wir nu uyin onomo nu umon omo nu okpeiny okunu, mo mene inum nu isom dor wor nu uyin onome nyah okunu mu kuru kperi omo yor mam mu, omo ina nu mu mene isom, emenetu